Yë po'oxpë ti'i yë tyakë du wyanyë pues më yë, ji'im ya du i'ityë ji'im ya du t'syanay, t'syanadaktë tyëjk ajpë yay jedun y tambien ti dun wyambëbë, we'en este je kyay du ji'im amso'o du myech, neyb ko'o xu'utpë, neyb ko'o mu'ujë, neyb ko'o t'sitchë pues ya ji'im du myaj tëpx peytë y në ko'o myech ji'im ma po'oxpë tyakën ji'im nëkx yot's mëmëy pues ya të je- të je- të je po'oxpë du kyabyat ko'ombë.